Livi lo <hesitation> ya'a nka xi jnu ye jue'e nka nuu jniño tiempu nka lo lujua ndokó nka ta cosecha kueti á, te <hesitation> ne'e ka nka lujua ni ndoko, te livi i'í nka ɨ́ɨ́n taza cafe, ɨ́ɨ́n lita naá ni lavijni nka te kuu kivi nuu ye jniño naá ye lo na kaka antes ka ye lo kuu i'ni ino nka ye ja'ni á, te livi jnu ni yɨ'ɨ nka uu orre te ni kuu ka uxi nka, n-ka ɨ̄ɨ̱n nka, te livi laa te ni yeli-ini nkaso ɨ́ɨ́n ndeyu i'i arroz nka a ɨ́ɨ́n ndeyu i'i sopa, a ɨ́ɨ́n té mino chong nka na nka kuu ye ni ijo nda'a nkaso, lujua kuu.